अगर म्येरू फास्ट फूड कू रेस्टोरेंस ह्वोलु, त मैं सबसे पलि कोशिश करोलू कि तौ ऊंण वला लोगों ते ज्यादा से ज्यादा सलाद द्यूं ज्वो हेल्दी वलि, जो स्वास्थ्यवर्धन ह्वोलि तूंका शरीरो तो। येका अलावा मैं अपणा फास्ट फूड मां ज्यादा से ज्यादा सब्जियों कू इस्तेमाल करोलू जेमां हरी सब्जी ज्यादा से ज्यादा ह्वो। ज्वो मांसाहारी लोग छिन, तूंते में रोट्टि मां चिकन रोल करी ते दी सकदूं, एक तरीका से मीट रोल करी ते दी सकदूं। तनि मैं तूंते, अगर तूंते सैंडविच चि चेंणूं त तूंते बढ़िया सब्जियों कू सैंडविच बणें ते दी सकदूं। ज्वो सि पसंद भी करला अर स्वो स्वास्थ्यवर्धक भि ह्वोलु।